माका नाग पॉयल्यांच भय दिसता कारण नाग विषारी अस्ता जो चावल्यार विष शरीरान वाचन मनिस मरोंक पासून शक्त। आणि तेह दिसोंक पासून भयानक दिसता माका।